Fuler me mediyo go bot dum fodyan kane. Fuler mandon po lejumni. Eh, negal mando finna asera ba osare amin. Me deon adum barang kachi.